Lesdi keña endi ɗon mari ñaminda feere feere, endi ɗon mari ñaminda bana Ugaali, Sukuma, Wiki e ñama ñama Cooma, heɓe kutinira e kusel e kujeeji feere feere ɓe ngaɗa ɗi ñamindaaji maɓɓe belɗi.